Túnéé ntuchi i né kūnte ne vá ti kuntee ni kontuchi kaan ñata jan ñata ne kada ntīko ñu niꞌimulinu liꞌnti āntíko ini mulinu liꞌni ganañata nuu ñu né kada suun ñu dɨɨ nɨɨ kɨ́mi ivi aú ivi káda suun ñū dɨ́vɨ silandrú ñivi vinuxúꞌun ñivi o te ne ñɨɨ dɨka suun ñu poro tsi á kuntee ni ko ntantuchí ne kaꞌan ñáta jan.